अरबू खाऊ पू किशांग खीमा हुदव हुड़वाचू तांग रेगिस्तानी जीवन, धार्मिक मन्यतियों आई एतिहासिक प्रभावों तांग दिखायागिग्य तु। हूजगो तांग खाऊ सरल, सादा आई स्वादो गहरा निज्य। आई हूजगो तांग खाऊओ पू मुख्य सामग्री खीमा राल दुष, शा दुष होदो ल्यी जेधु शा कुकर्सु शा बोदी दुष। आई किशांग खीमा हूजगो मसाला उसे लांग्या, दही उसे लांग्या, लहसुन, प्याज, खजुर आम तोर पर उसे लंज्य तोश। हूजगो तांग खाओ मुख्य व्यंजन खीमा कबसा दुष, मंचर दुष, जा। जलबी दुष, संभवसा दुष, शारोवर्मा दुष, हल्वा दुष, हरेज्ज दुष। तुंगमोगो फ हूजगो द्वा चा दुष, कैफ़ी दुष, दहिया दुष, रौपज़ा दुष आई आधी चीज़े दुष।